<hesitation> Raha ohatra ka <hesitation> am <hesitation> te hampangina ny mpifanolo-bodirindrina aminahy aho raha ohatra ka mitabataba loatra izy amin'ny alina, dia dodomiko mafy be amin'ny rindrina io na plafond io sady mizaka ao hoe eh maresaka anareo ao fa alina ny andro fa tsisy andrena. Zay no ataoko.